ग साइकिल चलयामु पसंद लांतोक, जवा दू कुछ कारण। पर्यावरण के अनुकूल, साइकिल चलयामु पर्यावरण उ अनुकूल नीच, निंगानु प्रदूषण मानी फैलामग्याच, हुजू ऊर्जा उ बचत लांच। शारीरिक स्वास्थ्य, साइकिल चलयामु शारीरिक स्वास्थ्य ओवल नीच निंगानु कैलोरी जलयामु, मांसपेशियों मज़बूत लान नू मदद लाँच। आर्थिक बचत, साइकिल चलयामु आर्थिक बचत लांच, आवश्यकता मानीच ईंधन उ। मानसिक स्वास्थ्य, साइकिल चलयामु मानसिक स्वास्थ्य ली फायदेमंद नीच, क्योंकि हुजू तनाव कम लांच, मूड उ बेहतर लांच। आज़ादी रंग आनंद, साइकिल चलयामु आज़ादी रंग आनंद उ भावना केच। हुजू आंगू गति, दिशा नियंत्रित लान नू मदद केच, प्राकृतिक सौंदर्य उ आनंद लेन नू अवसर प्रदान लांच।